Ndabbawa manga jei mi laari kanjum woni woodi liɗɗi manga Ko ɗum ndiyam ɓurɗo ngona miɗo waawi njamaadi ko, ko miɗo heɓaade ɗum e maye kam hoddii laawol, ngam anndude ngal ngona hoto. Mi yidi jogii moƴƴere nder ngoo e leydi seŋ